E Japan ba nonno Sin nyamunda gonɗum konmoye anndi e hannjum ke Sichua e marori, un hawta ɗum e shondi alkamari